Aza raan ko ga izi la vaal ga naxam mase gana waan apa la town, maah ga wiyang ko la town ga raun ko aza aunty surugu ka vamin ni xo ka viring ni xo maah ka yare surugu, gu waan aze la town maah ga piaat, kawit bane, ga raun beh, ok lawus kare, ka ramarat bene ka liis ko abaxut surugu masing maah ga suruk vanong maah ga amamas mase panavuna ka ralaas ni pana baxut maah ga waan ga piaat sinah ka doxo mase mah ga waan ga zangas pah ga raun, raun. raun ga waan apa la store aza uncle surugu ka vamin no xo ka piaat, nu gu waan gu wut waan aze la town, ga piaat, kawit bane, ga raun beh, mah ka piaat masing kare nare avana baxut sunum kare, ga zuruk ko ga ramin oh ga mamis mase ga piaat oh ka doxo mase ga waan ko la vaal ko ga vazae nana ni ga laki mase nana maah aunty maaah uncle di vamin ni la town di zuruk a baxut mah di liis surugu mah ga amamas mase. Nana surugu ka piaat azere zaan, nako di liis sunum maah ni ga laki mase di valaas ni wana abaxut masing maah azaan nako alaki taim surugu mase di liis amun kakal surugu maah ga raun ga himin amun drink ga vangan biscuit la town, ice cream pala town masing maah ga amamas mase, araan nako alaki taim surugu mase ga raun maah nana ka piaat, eh ka doxo, gu laki maah nixo ga piaat, ga laki mase panavuna ga waan apa la town di ralaas ni pana baxut maah nana surugu ka piaat, han ka vaaras nanqgaa dis liis sunum maah ga piaat, ayaang ka vavacs mase masing maah nare amun vaan. Araan ga waan la town amun laki taim surugu mase gaie waan apa la town di valaas ni pana kakal masing maah nan ko.